Lam e ka menam a jon momoa, te kahet ne na han a pinapo, barevan hovot <hesitation> lam e halogon ku wanam i tanou, tara min toukui te haso ne nou. Ka mer u junoun, ka mer u hahihe te kahet ner a pinapo na barevan ni han a pinapo. Toukui ni han a pinapo e para no, min toukui tara pinapo na toukui has tara min luma hatot tamulam u kaua, e para hasi no. Lam e kahet mua tara min totoukui tara han a pinapo ne lam kahet si mua tara min, kui se nam a min toukui tamulam han a min luma, na turu heiheil has, lam e ka si me nam min jon mumua, haso si ner a min toukui, na <hesitation> heiheil has ka si me na mini, mini a <hesitation> grup i tariru te kui-kui has mua lam. Be lo te ngot o nom, a toukui e para kuru no. Elam e kui nam tara min toukui re heh, be lam te kui sai nam a mes a toukui, kui sai nam mes-mes a toukui.